ممكن أن يكون حسب الاسم، أو حسب الإهتمامات اللتى موجود فيها الكتب، أو حسب الأقدمية، <hesitation> و ممكن يكون حسب كثرة إستخدامى لهذي الكتب، لإن مرة مرة مهم نستخدم الأشياء تكون بمتناول يدينا دائما، والأشياء اللى ما نستخدمها تكون محفوظة بمكان عالي.